Borokni khwnai ni rong kwbangma tongo aborok ongka kosom kufur kwchak. Bwkhanai rong juda juda wongma khe borok ni saaka o sajak kaitham rong ni baade bo chini saak ni pigment ni bagwui se khwnai ni rong tebo juda juda ongwui mano. Bwkhwnai rong umar bai bagsa bo kosom ni simi kufur wongui mano. Tabuk ni sal o ba borok rok bithi fului bo khwnai ni rong slai mano. Phiaba amotuikhe fuljak rong bwkhwnai kwbang sal ni bagwui tong ya tei kwbang sal ni bagwui kaham kwrak khwnai color wngsaui chwngsaja ongwui tongya..